Shinya sie ndaachama okhubula khumakhuha kanyala khukhukhonya ndaachama okhubola khubindu binyala khukhonya vaani khumaisha ya khuengitekho ambeli embaanyanga khumaisha ekhale shindu fulani nabia amaono keenjama ekhubolakhu esie slindaachama okhuinjila mubikao bio khupanga amakhuha amabinomba ekhubula nmaba nomba khubola amabi khubandu neelamibwa yawa yako nako amaona kanje kabetsenga mbu nyasaye yaakhanye unaambesie amaarifa kwa khutsiriraa nande obutaim kw mukamba khulwa emapanya nee milahi nesindiikholanda mutsimbutsa tsie ebita ta mutsi mbutsa tsio khubola obandu amakhuha amabi ta nowenya khubutse nnawe itsa nnawe shinga khunyala khuchingula khu likuba lia nyasaye shinga khuchingulana khumakhuba ka mmalala nomba ke tsimzu lakini amakhuba ke viba khubandu nende biikhala nende tsikesi amakhuha shinga okena yako esi shindikhalangamo tawe.